Dunyoni eng yaxshi shaxmatchisi bo'lish uchun agar menda besh yil bo'lsa, albatta shaxmatni qanday o'ynash, qanday yutish texnikalari bor kitobni topgan bo'lardim va o'sha kitobdan hamda <hesitation> treyner- yaxshi bir treyner topib, <hesitation> jahon chempioni bo'lgan treyner bilan birga shug'ullanib, o'rgangan bo'lardim.